Sèèùm dawàìm maiŋ woò, ɓèmè nɛ̀ŋjè tìyèe manaŋ, ye jɔɔ yèè e bɔ, e bɔɛ̀ naàŋ, è kuwa, èèèè mùŋ jè bɔɛ̀ màŋ nɔ̀ŋ ok, mùŋ jè jɔɔɛ̀ mùŋ nɔ̀ŋ tɛ̀ɛ̀, e jɔɔɛ̀ huuŋ, e bɔ fèim wa jàwà sùà, mìŋ manaŋ wa kèè jɔɔ, mìŋ yaà wa nyuùŋ gbìlà jɔɔ, mìŋ yaà wa nyuùŋ jè jɔɔ. Sèè jɔɔ go nɔ̀ŋ e bɔ mìŋ mie. Jɔɔɛ̀ nàŋ nɛ̀ŋje yèè bɔ kià. Je wi fuɔŋ wɛɛ̀ŋ è manaŋ jɔɔ yaȧ bɔ, tii miàŋ manaŋ, e bɔɛ̀ nyùnò nyiìŋ maŋ zamee màŋ, e jɔɔɛ̀ nyùnò niìŋ pɔ̀ɔ̀ŋwààŋ è nɔ̀ŋ tɛ̀ɛ̀, miàŋ e jɔɔ yèè bɔ miàŋ manaŋ wa yèè gbàlà.